मैनामी तीस दिन हुना छन् । तीस दिनमा करिब करिब मुइले पच्चिस दिन चाइ सार्वजनिक यातायात चड्डोइ पड्डे हुनोछ । केइ की मुइले अफिस झानो पड्डो छ । अफिसबट फर्केर रुम आउने पड्डे हुनोछ । अब कस्तो छ भन्दाखेरी झाने बेला सय रुपैयाँ तिद्दो पड्डो छ । आउने बेला पनि सय रुपैयाँ तिद्दो पड्डो छ । तेइभएर मइले लगभग लगभग पाँच हजार रुपैयाँ अँ गाडी भाडा तिद्दो पड्डे हुन्छ । पच्चिस सय रुप्पे झाने बेला पच्चिस सय आउने बेला हुन्छ । अब भाडा महँगो छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा महँगो भया हुनाले मेरो मैनामी पच्चिस दिन चड्डे पच्चिस दिनका हिसाबले पाँच हजार रुप्पे मेरो गाडी भाडा आउनो छ । सार्वजनिक यातायात भाडा आउनोछ । अब तेइ भन्दा औरु घुमघाम अर्या दिन चाइ शनिबारका दिन कइलेकाई घुम्द गयो भने तेइ अनुसारको खर्च हुन्छ । अँ तेइ दिन पन कइलेकाइ घुम्द गया दिन सार्वजनिक यातायात चड्डे अर्या छु । तेइ दिन चाइ ठाउँ अनुसारको भाडा तिद्दे गर्या छु ।